<hesitation> So a ƴeewii Belsik, yimɓe kerecien en catolik ɓuri heewde. Bon, suif en ana ton e alsilaame en keewaa. Alsilaame en ley ngalluuji ngoni. Hono finaa tawaa maɓɓe duu banngal diina e kaaldal kawral. <hesitation> too du mi meeɗay dawde yaade ton. Aya, anndal an heewa e maɓɓe.